Allô, monsieur le directeur jirama, miala tsiny magnabataba fa efa roa andro zahay ze tsisy ragno ke mba miangavy areo mba ho tonga amaraigny hariva farany tara ande hagnatitry ragno amignay fa mijaly zahay akato fa tsisy rano.